<hesitation> ya bime edisade erema feri me im gbe feri bra bra ka pa mor. ye be isei kere ya wo. kene bra kemi yebose kerewa, feri ba. ye- ebi sei kpo mi ebi kpo ermi. mien gbo kpo emi iniengha kpo erm. ena- keena ango bakum. ono- mie akpo yemiesei posi posi kemosi pereya. o ni bra keren- bra mi keresi ya keme kpo fere wene kemekpa parewa. keme kpo kemo- kpo ferema ria, keme kpo ware ke tari keme kpo parya. ye bo sei emi bra kemi. furu kpo fai akpo mien fa ware, keme car so twa e. emene fepo ye ke di yo bo mien eh. ari. seisei bra ka fina opiri ye mo fo, yoi. sa yo mo